Ivika nyama, ikae muda mwacha bila ikondeka. Nfundishirwe mmbavu nthiveruko nyama ukaisha ikae muda mwacha kwaikangaja. Kwaikangaja hena mti harukwenyi handu mama aachikorera, moro ukyianga kwa vegha kwaku kwaivona kwavigha miranda nyama pho idengeshe yaikaa haya rukwenyi muda mwachaa kwaikangaja rukweni muda mwachaa yairima iikaa hata miri ivi iraru ikakondeka. Enaicho ukashigha inakondeka kuwika rukwenyi nahirima hata uivike umekongolo uwikie na mikunja hata uivike sakathi ichikondekayo kathi yapho ni niiwikia, niwikia na mringa iliunywiwe enakora. Maana ukaianikia hena moro kana ukaiwika <hesitation> ira nauma ukaiwika mbichiboa. Mira ukaivika hena moro muda mwacha kila mfiri induka moro wakwia ichikondekayo na kwa irima ikatha mwiri mpaka mviririko kwa nyama hirakondekia. Henaicho mivika miranda rukwenyi, ukamivika rukwenyi ukae erikwindola